اول شي اقول له يجرب يستعد للكلام بشكل جيد يعني حضر النقاط المهمة التي يبي يتكلم عنها. بعدين انصحه يحاول يتحدث عن مواضيع يحبها. لانه هالشي يعطيه حافز وثقة اكبر كمان اذكره انه يركز عالناس اللي قدام ويبتعد عن التفكير في تقييمهم له. ويتنفس بعمق وهالشي كافي